<noise> Tej wre'puq tinmit k'o siempre kb'anik juntaq jun ke junkek taq wa'chi' keek a visitar rwoy ruk' rfamilia <noise> k'o rkostumbre numeri uno chemo kyolwik juun lo úniko ab'esess kb'an sorprender kiib'wnaq chemo kuj yolwiik chu wu sipakapense <noise> kuj yolwik jun tinmiit úniko sipakapense <noise> sicha'k'o rtradición ab'esces che kb'anik <noise> k'o kb'anik kwaarto b'iernes <noise> tercer b'iernes k'olik tradición ki'xojwik ajxjool kok qoom <noise> taq rwi'jyub' wa'ik'o <noise> ri sj'i'l ta ajsik wa'ri san isidro kb'anik, tradición cuarto viernes kb'anik kada tood las kaidas <noise> tla'wi' kb'anik wi' sicha' kok chi qoom ki'xijwiikwnaq para asi kom son tradiciones cha' ki'kanal ajxjool wnaq kb'anken mesmood chi' xtelik <noise> todo simpre kirb'an juun cada año kirb'an juun celebrar ri jun wa'chi'kel waal tinmit taq k'ok'wiik wu san b'artolome mes mood cada mees kok'wiik son tradición taq ki'k'ob'iik chi jun tinmiit <noise>